Ny fomba voalohany a- fanaovana saosy curry a zay ataon-dry zareo karana dia: manisy menaka anaty vilany izy, de asiany episy maromaro ao a de karokarohany ao a, de asiany curcuma betsaka mihitsy a, de afangarony <hesitation> episy hafa koa, de iny a lay curcuma iny manome le saosy curry.